sæl og verið velkomin í

sem kepptu í stórri hönnunarkeppni í Osló fjöllum um ungan umhverfisverndarsinna frá Svíþjóð sem hélt ræðu á loftslagsráðstefnu og fáum umfjöllun um nýja bók í krakka

ég heiti

frá Myllubakkaskóla í Reykjanesbæ höfnuðu í fimmta sæti í lokakeppni Lego

sigruðu í undankeppninni sem fór fram í Háskólabíói fyrir tæpum mánuði í Osló kepptu við fjörutíu og átta lið frá Danmörku Færeyjum Noregi og Svíþjóð íslensku krakkarnir settu markið hátt áður en þau fóru út og voru ánægð með árangurinn við vorum alltaf að vona það besta og vona að komast þetta var pínu markmið hjá leiðbeinendum okkar en hvaða ráð hafa

framtíðar bara æfa sig bara gerist ekki á núll einni

þetta krefst æfingar alveg ungur umhverfisverndarsinni vakti mikla athygli þegar hún kom fram á árlegri loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem nú fer fram og hefur mikinn áhuga á umhverfismálum hún vakti mikla athygli í byrjun september þegar hún

í skólanum til þess að mótmæla rétt fyrir kosningar í Svíþjóð fyrir framan sænska þinghúsið vildi að fólkið sem yrði kosið á þing legði meiri áherslu á umhverfismál og berðist gegn hlýnun jarðar nú tók hún sér aftur frí frá

skóla til þess að ferðast til Póllands og halda ræðu á loftslagsráðstefnunni sem er haldin þar í landi hún sagði að það sýndi ekki ábyrgð að stjórnmálamenn mættu ekki á ráðstefnuna framtak

hefur vakið athygli víða um heim meira að segja í Ástralíu þar sem krakkar taka hana sér til fyrirmyndar nú er komið að krakka þar sem við fjöllum um nýja íslenska barnabók með aðstoð ég heiti Soffía Rún og ég er tíu ára hvað er það besta

spennandi skemmtileg og alls ekki bara um fótbolta fyrir hvern er sagan að þínu mati sem vilja lesa góðar bækur hvað lærdóm má draga af þessari sögu ekki gefast upp þótt vonin sé lítil er þetta bók í er þriðja bókin kom þér eitthvað á óvart já hvað heimurinn getur

í Kanada nú á dögunum